Nuꞌu ne kada iñéꞌnu ñu ne íi kuíliꞌntí uꞌu ña ñuvá ngo ñadɨ́ꞌɨngo ne neeí kantée ni ngo ne kūón ñuꞌu ní ña nti nadɨ̄kɨ́ɨn nte ñú kanii kán ña ne nadɨ̄kɨ́n nte ñú un pelota ñá nti nadɨ̄kɨ́nte ñú ne tiempu thikán ne nté i pelota ká si ña ntii ñaꞌa tuvi este ntu ichi kán ne íi tiēmpu ne iñeꞌnu ñu káda n nēei váꞌa ci kaꞌanténi nko ne este kueꞌen ñu káanñu ntóꞌo viꞌi ntōꞌo ntóꞌo ñata viꞌí míꞌi dukun ñata ntoꞌo ne kán ñū ne káda kueꞌen ñ chiꞌin ñu este diɨu ne dūkún nuu uꞌún taꞌvi tutū oun taꞌvi dukū diɨɨnga cá ni káda suun ñú nga ne kaꞌntuinána ídu ka sánntu i nákɨ̄ꞌɨn ió ne káda kɨchɨ st o ne kada nté ñaꞌa sí íni ñú ntíko vi ūdi rēsú ka ntada náñuꞌ ña ñúvá ngo ni kádā tsí kade iú káda kui liꞌntɨ kueꞌen u kāda i dá kui dá kui kueꞌeiú kañeꞌnu ú ne kada ne ñaꞌni kānténi ngongo csikán ne kāda ne ntuꞌu ntuꞌū dé untáda váꞌa ñu rsíi ñutun pistola ñutun ntada váꞌa ñu tíin kadɨɨ nadɨ́ kɨ̄ꞌɨn nteé iu kada kui liꞌntɨ u tí a vá ti kanténi nko nádɨ̄kɨɨn te ñú kada káda kui līꞌɨn ñu ika mii ñéꞌnu é iō ñutun ñā kuáꞌ iō ñutun. Nutu akuá ñutu tsɨn ka ii tsíka ñnꞌ ñútunviítaa ne tsín ka ii ntáda váꞌa u sii ntádā váꞌa io pistola ne tsɨín kakɨꞌɨnténi ngo káda kuiliꞌntiu ne dava ñaꞌa ne ñaꞌvá tsi kaꞌnténi ña inadɨ̄kɨn nteē ña kānīi cá dava kuétsi niꞌ gō neé ckānīicán dava kuétsi ni nkō né ñaꞌa tsí nachi taka ña columbiu inakaꞌan o columbia n ti tkaꞌan ña gagíto o kādā váꞌa ña ñoꞌo ne káda tsi takaéne káda kun nu ñā téé káda kuiko nuu ña tsí kaꞌan nákaꞌan ña columbio éé ñuꞌu ne ñá ntɨɨ kānteni ngo tikaan ne kanee ñuꞌu ne neé kanteni ngo ne nedɨkɨ kada váꞌ ñu ēxíi kxíi ñu itun náɨda váꞌa o káda tikan tsín ka vi dadiíniꞌi ña ngo kada kuiliꞌntiu netí vevií já de ñáa tuví the ti ɨɨn ntɨ́ꞌɨ che dama vevií jáꞌatiempu ieꞌnu o nu ñatu ñátu tēlefonu muthūméꞌnu ñatu ūn celular o o un televisiun o ñatu ntée radiu ñaꞌ tuví ntéé relo ñaꞌa tuí tiempu tsikan kanee ñadataꞌan ñaɨ ngo ne dá nīꞌi ñañuꞌu tí koto diído ūn este uraneés. Soroménte kɨni ió naántii míi kueꞌēn ná ntii o kādā íkuꞌnduku kúnkún nko ñáꞌa cidī ó neé ñaꞌa ura án o ré ku uxuvi nee o é ko u ne oo īó kuꞌūvé o é kūni ñáꞌa ñidí o kɨɨn ne sorométe de ké i é ste ka ñee ura kākúnkun nko éꞌe a ndiusí é o ña ataꞌa ña ngóo dɨꞌɨ kō ne ñée ñā ne kaniꞌi a ita ká io ne da nanī ñáa io ne ñáꞌa cini o néé ñaꞌa ura kadā ítanii ñáa io kañuꞌu ne ndrusku kadio chiñu ne i da ntē csí doo nuu ná ntii né kada ntaka ño né kada kueꞌ nú io nu viꞌine kada ne chí kā cí kakú itiempú iñeꞌnu nkō ñuꞌu vevií ja ni ñaꞌa cí ió celular io ñáꞌa é nantaa ne ñáꞌa ni i ñuvā ña o ñuvā ña nañaꞌa nantaa niñā cí míi uēꞌén ja seruado ñuꞌ ntaꞌa ña guenu dii ne te vóꞌo ó chi jáꞌ ne nanīꞌi ngo dá ne ngá naika ntío nko ste kutu ní nko né kuinaníꞌi nko vēchi protuladu ne váꞌā thi kākun náa ínaántáa ñani taꞌan ña dava na ña ne ñaꞌana ntio vi ña chiñu chí mii kuēꞌén ja jáꞌ ntio kni o kuuu ntaꞌa ña ora ñuꞌu ne ñaa katūví o kontra i é stē ikún na ikún nuu ntaꞌa ña í náto díto ña sin ste. Ió ñaꞌa nákutuu ña niꞌi ñi īó ñaꞌa nadá kuaꞌa ña niꞌi dí o io úun ñaꞌa nantío kaꞌkan tuꞌun ñá ne kuvi kaka tuꞌun ña niꞌi ñí lokepáꞌá sa ne naikakáꞌan du ne ede kē i un naveé ste kēé kutúꞌva ña ne káda ne íkuvi māte ɨn kuā ve ne o dēteé vene éste na na tɨꞌɨn ntaꞌa ñā tsí kāñení no vētsí dava ña ne tsi mate ikútúꞌvá ña ne vētsi ñaꞌa ntio da kāva ña né ū éno v o jālá de kidá kui dá kuine kueꞌe ña kuenta é dɨnɨ de verngo ívi ōtsiñu de verngo í ntaaio ni taꞌan ngó nꞌ ña da taꞌn ña ngó o niꞌi iꞌa nkó o niꞌi taꞌan nkó o ne ntaa iō niꞌ a tsí ña te ñuteñute ne ñá tentɨ̄ꞌɨ urá ntuura kúi ntaio níꞌi ña īó ura né kunta io niꞌiña ne īó ura ne ñáꞌa kuintaio níꞌi ña ka ne kādá ɨn jo sá ikaꞌnu ñáꞌvi ne sí éste kui tɨɨntaꞌa ño paratún tsɨ vóꞌo iō ne vētsí kādā i un kada iꞌō i ntaa i n niꞌí taꞌan ko ne ntaa ngoo niꞌ ā né ta koo ékutun ña ñaꞌa ñaꞌ ntio ntaaio niꞌi a ñaꞌa o ñaꞌa tsiantio ntaa ña niꞌi u ne ntaa ña niꞌi u né ta kōo é kutu ní nko.